<noise> nch'o yuse texuen e si o xra noviazgo nchu tat'uan tusi pero untha sas'uan chusi nk'e xren nch'i ba xresi singo ngu si <noise> a chua si o chusi o nisu n'en <noise> rontha o sea e e chon ni suen eta <noise> rontha tsjas'uan chusen antes de que <noise> tsuth'e sen ba tsathe ja na xingame'a si o nisu sas'ua chusi jina na tu'ia si <noise> thi ju' ya cho sin ngurin ta te che' ya se se. <noise>